Ye emang kalo cukup ya emang enak kite. pagi pagi nih kite pegi jalan jalan ame temen temen nih, ke bogor kan enak tuh tuh. jalan pagi kan capek banget tuh kite bercanda berlar larian ama temen kite, kite ngobrol kesono kemari, nah di bogor kite puterin puterin kite sambal ngobrol ngobrol kan engga terasa gitu, kite pulang deh tuh, kite pulang akhirnye kite kerjaan rumah tuh kite kerjain ngapain bebenah, nyapu semuanye rapi rapi tuh, <hesitation> eh gosokan masih numpuk, pulang ngegosok juga deh tuh ampe nih, yah coba gue tadi engga ke bogor ga jalan jalan udah rapi ngegosok rumah gw rapi kerjaan gw, eh gw gosok juga deh tuh rapiin nih, <hesitation> ngegosok udah lama, udah rapi sebak tuh eh ditambahin lagi ama bapaknye nih ma, dua biji lagi baju ayah belon digosok, ayah besok mao pake, yah kite gosok lagi dah tuh, udah gosok rapi udah dah kelar, nah mao tidur nih ya allah pengen tidur nih pengen banget merem dah tuh ya udah, nah kalo kite udah capek begitu dah tuh kite minum obat rheumacyl asal ga kite minta pijitin ama bapaknye kaki kite tangan kite <hesitation> nah ntar kalo udah dipijitin kite kan lama lama ngantuk, ngantuk kate bapaknye gini loe tidur enak banget loe bilang gitu, akhirnye kite tidur ketiduran tuh, nah tidur tuh merasa enak banget tuh udah lupa deh semua muanye engga inget bangun bangun pagi kite.